Ko njaŋnguɗi ko waawugol ngal wondi ɗoo aduna, Sabu ɗum njippita jam e waɗtuɗi waɗal ɗi ɓuri laawol. Neɗɗo waɗataa njaŋnguɗi heɓataa semmbugol waɗitde goongɗi ɗam e konngol ɗum. E waɗal ngal, Ko ɗum ndimaagu ɗi njogita waɗude laawol ngam noɗɗude laamu e njogorde ɗoo aduna.